<hesitation> Mianatra mihira tena tiàko kokoa satria <hesitation> zaho zany a zaho misy feo fa miregle ananjy sy aiko <laughs> de <hesitation> mianatra mihira zany tena tiàko amizegny zany zah mba mahay mihira zany e par raport aminy le hoe mitendry zavamagneno mianatra mitendry za- raha magneno fa mianatra mihira zany nignahy tena tiako.